हम तुसे ओहले रहली कि ए पूरी तरह से असंभव बा और तू ओहान कब्बो नहीं जा पइबा। लेकिन अभी कुछ दिन पहिले ही हम अपने साथी पढ़े वाले एक लइका के जे हमने लेखा माध्यम परिवार से आवेला ऊ तोहरे ड्रीम वेकेशन वाले जगहिये पे गइल रहल। और ओहा गइलें में ओके कउनो समस्या के सामना नहीं करे के पड़ल तब हमरे दिमाग में अइल कि तू जउन कहत रहे ला ऊ संभव बा और तूहू बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ अपने ड्रीम वेकेशन पे जा सकेला। और हम्मे उम्मीद बा कि ओहा तुके कउनो परेशानी भी नहीं होई।